Eo to iu rakah no sih eh keh. To iu rakah no sih eh keh. Be vasus yiah, to, baiton sue. Tem e to matop ine keh, ke, be vasius bat nom yiah, babaiton sue. Ma meh tem ito matop ke no moah be, tem me eh a goroh, veo a vai inon ama, to peok non sih ama ti hat to veo non sih ama ti hat. Ma ken ti varih, ti orora ge ti kakaveor ge ti vaveves to veo rebuer sih. Keh pet a meh tah, ito, te non sih iun, be eh, tem e to hikta te anom, ito matop inon sih a iun. Ma meh tem pet i be no me yiah mohin ito matep ke no moah. Be kiu nom, matop pet ke no mao sih. Be kiunom. Eh keh pet ma meh tem ito, to bea gorah, goroh ume, e hikta nat anom a tah e toh. Pasi no ma pa tek oah a boen, keh, keh, to matop ke no moa sih, be goroh. I a tah eo to iu no sih e keh. Iu pet no yiah sih i, i a bebeton sue. Beton sue non sih be, vasus a mes yiah e i a nat baiton sue. Iu pet no sih keh ma meh tah, e i, antoen bea ti no mah, antoen bi veo en pa ti, ki veo buan- veo buan no ki ma meh tem ito kot non sih a ti. He pi non sih a ti. Ma meh tem to vahip pet to va'us pet no moa sih a hek varona. Ken varona veh gu, mani, mea togiri, ge sah, novan keh to. A keh a vavahip pet. Ma meh tem to, va'us no moa si pa hek varona be seke veo e gu, i, be seke matop inom e keh, bi seke veo e gu, keh pasi ot ke oah e gu. Antoen bi mamet en pe gu, vamet e gu, be meh no ma pa no ma ke pah no ma kepa ep e gu to hio non kepa imamet e gu. Ma meh tem. Kipa vamet e gu. Ma meh tem i pasi ot akuk e gu kepa no ma kepa imamet yiah. e keh to hek varona pet non sih.